Fangare ge wange moi tora se tagi ino ua gena fangare magai pake kabaya se calana popo bato, maha sema koro bolo tagi ia ino bolo tagi acara kai, sukuran, tahlilan, anggena fangare pake calana gau coma pake kameja ma gia gau, coma capato, sema kofia.